ثجافة الولايات المتحدة متنوعة جدًا وتسمى المزيج من عادات وتجاليد مختلف الشعوب، موسي موسيجى مثل الجازو الروب و الهيب هوب لها تأثير كبير، كمان الأفلام الأمريكية مشهورة عالميًا وهوليود تعتبر مركز صناعة السينما. الأطعمة مثل البرجر والهوت دوج مشهورة، بالإضافة إلى السنة.